Okwanya kwinje erithunga esyasente sineneeene, nokwanya kwinje erithunga emirundi eyiri ngibiri inga inganeyu inganehu, kyisingire ingathu inje ngabugha indi, ingathunga obuyingo bunene kundi obuyingo thukikiriraya, keghe thuki keghe bakiriramunu eribugha indi obuyingo nikyikulhu. Kusangwa esyasente ghukasithunga yi- kwenene betu esyasente esi, sikanahyahu kongoko omukonzo akakyiramunu eribugha athi esyasente nimugheni. Wanginathunga esyasente isyasahika obuthuku isyasahwahu betu ibwo obuyingo wambya ighuninabu, ghukabya iwanginathoka erisondya esyasente esi iwasibana. Neryo inje ngalyabugha indi kwanya ibamba obuyingo okwanya kwerimba esyasente sinene. Obuyingo ngabya inganganabyahu ingasondya esyasente esi keghe ngamabya inganawithe obuyingo <noise> ngabya inganganakolha ebindi bindu. Neryo inje obuyingo bwangayithagha kusinga kyi kusinga esyasente.